Ko‘k rang tinchlik va ishonchni bildiradi. Bu rang osmon va suvni eslatadi, shuningdek, chuqur fikr yuritish va ijodkorlikni kuchaytiradi. Ko‘k rangni ko‘rganimda, ochiq osmon va tinch okean manzarasi ko‘z oldimga keladi, bu esa mening ongimni ochadi va ilhomlantiradi.